To iri borey araŋ goono ga maa aayi. Ir no gane Diji, Diji waŋ kaŋ boro ga guna boro ma di nga mo haray a ra. To a goyo kaci sohõ da hay fo kan ni moy zo ra haray, Dijo din no niga dan ka dan ka guna b'a boro fo man guna ni se. Din dan, niga di ni mo hara, niga di haŋ kaŋ goono a ra, kaliŋ ma ka. Sohõ wayborey, sohõ d'i ga ngey mo harayey hinse, kiŋ gay ciraw yaŋ tuusu, kiŋ gay hayo yaŋ tuusu, a si te ima ne da Diji siino, i man te ngey boŋ se yaadin. Kala day ima dan boro fo ma te ngey se. Amma da Diji goono, Dijo din no boro ga dan ka guna kin ga wani tuusu tuusu yaŋ kulu te nga mo haray ga. <hesitation> Da ziibi goo ni mo haray ga, ni Dijo no niga dan kaŋ guna ni boŋ se manci kala da boro fo ci ni se. Din gin Hinjey guna, hala ni hinjey iga ziibi, wala ni hinjey ga boori ni goo gin Hinjey ɲun, to Dijo din g'a no niga dan ka guna ni Hinjey mate kaŋ no a goo da. Ni mayo ra haray, din ga ba nima di haŋ kaŋ goo ni mayo ra, to din na Dijo din dan kin mayo hay, kaliŋ ga di ni mayo haŋ kaŋ goono a ra haray. Ni niina, ni moy zey, ni hangey, ni mo hara manda muudu kaŋ niga ba nima di, din na Dijo din dan, niga di hay kulu kaŋ goono i ra. To Dijo din, a goyo nooya. A se no Diji wo, a goy gumo, aga baa gumo. Din goo loro ra ga dira, nidi da Diji goono, haŋ kaŋ goo ni banda ga ka kulu niga diya Dijo ra, Dijo ra haray no a gin cabe.